An wo jar wataaalamuan yani bines sagale ak foni fa testeni bare ak labit testeni won akana tan it midasan ko nyad anan yedan an dandee hinyandu mana sagale sun <hesitation> sagale yani majaribio wot midasanu dub sagale sun sagale cholleamu, sunif yani epuka sagale sun nyanno daba baya irra bee yan sa hofedenen sumu qabdi sagale tun dub sagale hatari hamtua dub sagale dandeni ak species si itmidasanu amo sagale nyatanumu.